Ma <hesitation> näe küll, et teil om peris rassõ saistaq. Et teil ommaq suurõq kotiq ja nõrgaq jalaq. Et <hesitation> teil ommaq säändseq ebamugavaq villadsõq sokiq ka jalah, ma näe küll. Et tahatiq äkki istet võttaq?